Jenä äj yomo'i preparatzäkpa caldo de pollo, ja'ku kyojtapya syospa primero nä'kä'mä, tejenä kyojtapya arroz, kyojtapya cebolla, kyojtapya temot tomate, kyojtapya chayote, kyojtapya apit pasok, kyojtayu kyojtapya est estee apit pasonhtzäpä, jetyojmä syospa ja'ku pujtu mas ompapä wi'k'ku.